<noise> ti minn xka ansc̲h̲e itsiꞌlña xkiꞌn guꞌnnbey minn wen siker tib is isediꞌdz minn, gwiy minn xkuꞌn nak minn be nlëꞌ gik minn xkuꞌn nak minn dzekna gunu gwiy minn wen antsc̲h̲e lëꞌ minn itsiꞌlña, isediꞌdz minn xkuꞌn gak, xkuꞌn iban minn ic̲h̲op minn.